أفظل بصراحة المؤونة، <hesitation> ما تنظب مني الأيس كريم إنها بتصير حلوة ومنعشة ،وفيها نكه -نكهات مختلفة ومتنوعة أجدر أجربها يعني كلها ،وأحب أستمتع يعني في -في كل أوقاتي حتى لو كان صيف شتا أحبه مرة الأيس كريم .البيتزا لذيذة بس يعني الأيس كريم ألذ، وله سحره الخاص مومثله يعني مافي شيء مثله.